Ɗong susai ga̱ fe ɗong puur ga̱ fe tong ga̱ man mat ga̱ fe ga̱ zem de ga̱n lap ni, nie ga̱ fe la ga̱ kat mat ka̱a̱t ga̱ waar ɗe ga̱ kwal i reep nɗe na̱ ɗong yit na̱, hen zem de ga̱n lap ni ga̱ wa ni luu ga̱ ba, ama tong ɗong ɗe gu shin ɗie gya i, a bi ga̱ sa ta̱ ga̱mai muop kwal i muop ni tong gu shin ɗie gya. nɗin ɗie gya nɗe na̱ kuma ndin likashi ga̱ fe tong gu shin nie gya, a lokashi ga̱ fe tong gu man suk. nɗin man ga̱ man suk, man a man ga̱ man ga̱ fe tong gu terep ga̱ suk nɗin nie gya hok mou, ama tong gu man suk nie ga̱ fe ɗong ɗe ga̱ aman mat ga̱ fe tong ga̱ lap ni, <hesitation> mat nɗe na̱ tong pet an luu ga̱nang, a reep nnang, la ga̱ man luu <hesitation> ga̱ pet muk nɗin, ma̱an da̱ ga̱ man sem luu muop, la gall man sem luu muop, ma̱an da̱ ga̱ man sem nda muk. nda muk nɗe na̱ ho a gurum nnang, a gurum ga̱ shin ga̱ ɗong a ko kuma gurum hok, nda̱ nie ga̱ nian nɗe ɗi luu muop. la ga̱ man tsen muop, a tsen ga̱ ɗong a, atsen ga̱ nian a, nda̱ kwal ga̱ nian dok to ɗi ka sem luu muop a ko kuma ka tsen sek tsen muop a A reep tsenlong a, aa tsen muop a tsen ma̱ pia a ko kuma tsen <hesitation> muop a jap long <noise> toh ga̱ na an da̱ lokashi nɗe ɗi pa̱na̱ nie ga̱ fe la ga̱ nian ga̱ man mat ga̱ fe ga̱ lap da̱ ga̱ nian, ko ni ga̱ shin ga̱ ɗong o, ko rayuwa muk nɗe an nɗang, <hesitation> toh reep hok dok dok ma̱an lang bariki tong shin pue kalak i, kuma nɗin pue kalak ga̱ ɗe muk tong shin i pa̱anang sol pang hok a pue kalak bi ma̱, a wani iri shit ni lang i tong shin, dip bi nɗe na̱ ho tong ɗong ɗe ga̱ shin binshike i nka muk. la ga̱ wun-wun ga̱ tal nie tal, nie tal nɗe na̱ ga̱ tal ga̱ ba wai ga̱ shin ni a nie nda̱ bi ba, ga̱ shin a ɗe ga̱ man gurum ga̱ fe tong ga̱ two, tong nda̱ ni, nie ga̱ fe ɗik-ɗik a bi ga̱ fe tong ga̱ shin ni ƙa garaje ba ɗik a bi ga̱ fe tong ga̱ mang mat kuma tong gu twoot nda̱ mat hok har ma̱arap tong gap gwen ta̱, anie ga̱ hek, ɗong ta̱ ɗe ga̱ man mat hok i puur nie ga̱ fe tong ga̱n lap ni, toh tong ga̱ man ni, nie ga̱ fe tong gu twoot nda̱ ni haar muut tong da̱ war gwen ko kuma muut tong da̱ gap gwen ta̱ Tong gu; bak jap nɗi ni. toh na ga̱ lat mat ga̱ fe nɗe tong bi daas i, ga̱na tong da̱ ga̱ kat wel nkong ga̱ lang ga̱long. kuma ɗong ɗe ga̱ man i bi ga̱ fe mat ga̱ zem nda̱ bi ga̱ fe zem ba, kuma ɗong ɗe mat hok ga̱ tong lap ga̱ ho ɗe man i bi ga̱ fe ga̱ zemi, nda̱ bi ga̱ fe ga̱ zem i mou. nie ga̱ fe la gu niak ga̱ shin pa̱no, la gu lap suk da̱ gu twoot ga̱shak, nɗin twoot hok tong gu mat de ga̱n gap ga̱waar nie fe wel tong da̱ ruu, kuma wel la ruu daknie gwen, da̱ gurum tong ɓoot ga̱ ruu daknie gwen yit mou, so anita̱ ɗong i, ɗong muk ta̱ ga̱ fe kafin ga̱ ma̱an de ga̱n lap mat, tong ga̱ tang pe ga̱ tal nie tal ƙa mat hok. o tong ga̱ shin, tong ga̱ kwam mat hok ta̱ o, nda̱ gurum tong kwam mat pa̱ga̱ ba ai, ama ƙong kwam ga̱ fe ga̱ kwam mat hok gun ɗe nɗin nie gya, ni tong wul luu ga̱, tong ga̱ man ni ɗe ni ga̱ man mugurum ga̱ i. la ga̱ ga̱ ma̱japneen ga̱ fe muop ɗe ga̱saa ga̱, pa̱ni ga̱ man, nie ga̱ fe ni tong ɗa wul nluu hok, tong da̱ hoom muop. neen ga̱ la nɗe ɗi. pa̱ ni ga̱ man nie ga̱ fe ni tong hoom neen ga̱. <noise> neen muk la nɗe ɗi ga̱ ƙiaklang nda̱ nda muk, tong ga̱ man muop, ma̱japneen muk tong ga̱ man muop nie ga̱ fe tong ɗa ga̱ ruun sa ga̱ ɗin wel la kat muop nluu, muop la zem ndibi de ga̱ nda̱ mat ga̱ tong gu ɓoot ga̱ tel sa gwen ɗe gu hoom muop i, gu del muop zak, toh abi ga̱ sa ta̱ ɗong muk ta̱, la tong ga̱ lap mat ɗe ga̱ man ni puur, man ni bi ga̱. akai nda̱ nie nwo ɗe ɗi ga̱ fe mun ɗe tong mu shin i muk nasara muop yin, wai, ɗong muk ta̱ ɗe mat ga̱ fe tong ga̱ lat ni, ɗe gu lap ni gu ma̱ga̱fe gu man suk susai, gwen a ma̱shaar bi gwen, toh la gu shaar nda̱ mat tong gu twoot har nɗin nik gwen tong gu leng bi gwen ga̱bi gwen a ma̱japneen sek gwen i. gwen a ma̱shaar. gu shin shawara nda̱ suk. gu ma̱en nda̱ gurum la zem de shin dibi tong ba de mat muk <hesitation> hen seet luu ɓak yi na an ɗang, <hesitation> hen zem de ga̱n shin bi kaza, ga̱ na an ɗang. toh a bi ga̱fe ɗong ta̱ ga̱ fe ɗong ta̱ ga̱fe tong mu na kokuma ma̱ ma̱en, ma̱ wun ma̱ na ni nkien ɗe ma̱ ma̱en ni de ga̱n shin kwal nik ko kwal mat ga̱n lap, ko de ga̱nma̱an nik luu mis. hen a ga̱ mis, hen tong lap mat ɗe ga̱ wa i luu na̱, mat hok ɗong muk ta̱ ɗe ga̱ da̱ man luu ni i, ɗe ga̱ man ma̱japnen ni i, ɗe ga̱ man neen neen ni i, hen ma tong ɗong ta̱ ɗe hen ma̱an luu muop i ɗe hen man muop i, a ɓit ga̱me ba, tong ma̱an sa ga̱me, sa vel, sa ƙun. Tong ɓoot de ga̱n wun yaneyi ga̱ fe hen tong ma̱an luu muop ɗe hen man muop i ba. nda̱ lokashi hen tong ma̱an nɓitlung, nde tong ga̱ pa̱es, nde tong ma̱an ka̱ensa̱a̱n ko nɗin ngong, anito pe ga̱ fe tong man ma̱ ga̱ fe ga̱ ɗe ga̱shak nda̱ muop ho, ko a ma̱ shin ga̱ ɗemen, ko a ma̱ shin ga̱ nian, toh, tong ga̱ man muop, kat la ga̱ nɗe tong ga̱ ma̱an an ngong <hesitation> ngong tong ga̱ man muop ba. ama nde ɓit fiu, karfe pa̱ma̱ la nɗe tong shin i, ga̱n ɗiem puo pin muop, toh a ɗi npe hok ɗe ga̱ man mat ga̱ tong lap ga̱ i. dama ni nɗe tong pa̱ek a ma̱er a kokuma ni ɗe tong shin a ga̱nang a, ma̱an nɓitlung. ga̱n ɗe ɗi ga̱ pa̱es, ga̱ tong ɗi ga̱ ma̱an aram luu muop, man gong ka̱a̱t ɗe ga̱ tong ga̱ ma̱an aram i ga̱ kwal ga̱ yin ai ga̱ zem de ga̱n lap mat. a mat bi ma̱ ma. toh ga̱ na nɗin bi ga̱ fe ma̱n ɗe tong mu kwal nɗe na̱ toh, ga̱ fe tong ma̱ shin ni ɗe. <hesitation>